געווענליך זענען מענטשן נישט אינגאנצן פרייליך. די נאטור פון א מענטש איז אז ער וויל אייביג מער סאו אפילו אויב ער באקומט א מיליאן וויל ער צוויי מיליאן. סאו ס'וועט זיך כמעט נישט מאכן אז א מענטש זאל זיין אינגאנצן פרייליך וויל דאס איז די נאטור וואס א מענטש איז באשאפן געווארן מיט.